د کاغذ کلیپ جوړښت ډېر ساده دی. په دې آله کې د نرم پلیز څخه چې ارتجایي یا کشیشي حالت لري کار اخیتستل کیږي. دا کلیپ دوه لاستې لري، کله چې په هغه برخه یې فشار راسي نو بیا وروسته یې د سر خوا خلاصه سي. کله چې یې د سر خوا خلاصه سي نو بیا پر کاغذ باندي ښه سم ټنګ او بند سي.